Museum tun berre inamaa woo ithi hifadhe wonn dhuri won dhurani thaa akha inaman dhur dhabree amaa kiongoziathi woo inamaa bekhenu woo abasun legend thit wonn isaa berre suth hifadhiane ama won dhuran binesa won khulii berre tokkit jebiseni ili abakun karr irthi borbadha inamanen ukhumbusho dagharisa won akhana thanaf woth jebisabi inamaa dheke dhawotha